<noise> Hapana, <noise> kwasababu, hii hela itangiga li flaha. Uuntu unohu kakala, li flaha. Ungaani hii hela uyewe chikwazi kumutu. Ungaayu sini hela lakini uyewe faraji kumutu. <noise> Kwasababu, hii hela si kwamba ndio kwamba ingutu shinda maishenge kila chila chinturi na chokisuri ni hela. Hii hela zikavurugia mani. Hii hela zikareta <noise> marumbanu. Hii hela zikareta mambu balimbara kupishani. <noise> Kuna nduli ni hela chikutaki hui usa wapa moja na wewe unosinacho. <noise> Kwasababu, unohu misa kusaidia. <noise> Umaampi hela li mwene takuweti akusaidia kazi. Haumaampi hela achitecha ni tayali. Hii hela itangilete ueno. Hia mani wali flaha. <noise> Panzi hii hela moja wapo, zikalete chikwazo. <noise> Ya manji kukutaka. <noise> Yani wene fulani vinodini hela. Yani hawezo mungu. Hali nivita bia moja mbili tatu. Tayali sifimbaya hii hengi kupita. Kwenye. Lakini nduli ni hela chikutaki. Wamaishi miyane na wewe unosinacho. Hii lingia manengiri. Kwa ni flaha. Kujami yonsi. <noise>